Kalau mencuci baju tuh ya kek zaman dulu itu kayak tahun berapa ya kelas 4 aku tuh ya listrik juga lama masuk ke tempat aku soalnya dulu ke tahun 2010 atau 2000 berapa baru masuk listrik pln tapi sebelum itu ada sih yang kayak pldd itu cuman hidup malam bae kalau siang itu hidupnya cuman hari jumat terus air tuh nggak setiap hari itu kayak ada terus jadi ibu-ibu atau anak-anak tuh kalau mau mandi mau nyuci tuh kayak di sungai harus pergi ke sungai dulu terus cara nyucinya tuh juga unik di atas batu terus pakai yang pakai sabun sih digosok-gosok terus habis itu dibilas terus kainnya tuh digosok-gosok lagi pakai sama-sama kain terus dipukul-pukul teks-tek gitu kayak dibantu nggak tahu manfaatnya biar kumannya mati dipukul mungkin ya kurang tahu jadi ya ingat masa itu seru terus untuk aku sekarang di asrama tuh kek kalau nyuci sih ya pasti digosok sih ya misalnya mau nyuci besok jadi malam ini harus direndam dulu Terus, dikasih daia gitu besoknya direndam beberapa jam itu besok baru dicuci digosok tapi dibilas kan biar air sabun tuh kek dak do lagi dia tuh terus direndam lagi dikasih pewangi downy terus ditunggu beberapa jam terus baru dijemur tetapi ado beberapa temanku di asrama tuh cuma rendam dulu terus dibiarin ke berapa jam terus baru dikasih air eh kasih sabun terus diinjek-injek gitu kayak diaduk-aduk gitu terus ya dibilas terus direndam lagi dikasih pewangi kayak gitu tetapi rasa aku kek kalau nyuci tuh kalau nggak digosok tuh kayak gimana ya kurang bersih bae tetapi juga kan mungkin kegiatannya juga nggak terlalu di luar paling mentok-metok duduk di depan nongkrong jadi paling kotornya tuh di keringat aja beda dengan yang kita aktivitas di luar kayak knalpot kena becek gitu kan ya harus dicuci tetapi mau di luar mau di asrama Aku sih lebih efisien lebih worth it harus digosok biar benar-benar bersih gitu